والله أنا عنى عن نفسى أفظل العمل في وظيفة أحبها براتب منخفظ، السبب هو أن الشغف والرغبة في العمل يلعبان دور كبير في سعادتي وراحة نفسيتي، لما تكون تشتغل في شيء تحبه ما تحس بالوجت والتعب نفس الجدر وتشعر أنك تحجج ذاتك وتستمتع بحياتك اليومية، العمل في وظيفة لا تحبها حتى لو كانت براتب عالى ممكن يكون مرهج نفسياً، ومع الوقت ممكن يؤدى إلى ظغوطات وتوتر.